ⴰⴷⴼⴰⴷⵉⵎⴰⴷ ⵜⴰⵜⴰ ⵣⴰⵔⵇⴰ ⵀⵍⴰⵎⴰⴷ, ⴽⵀⵓⴷⴷⴰⵎⴰⴷ ⴷⴰⴳⵀⴰⴷ. ⴷⴰⴳⵀⴰⴷⴰⴳⴱoⵓⵎ, ⴰⴷⴻⴳⵀⴱⴻⵙⵀⵡⴰⴷⴷⵉ, ⴽⵀⵓⴷⴷⴰⵎⴰⴷ ⴷⵉⵍⵉ, ⴷⵉⵢⵓⴽⵓⵜⵏⵉ, ⵎⴰⵏⵊⵡⴰⴷ. ⴰⴷⴼⴰⴷⵉⵎⴰⴷ ⵜⴰⴷⴳⵔⴰⵣⴰ ⵀⵉ ⴱⵉⵙⵀⵢⵉⵏⴷ, ⵀⴰⵡⴰⵉ ⵜⴰⵡⴰⵉ ⵙⴰⵀⴰⵜ ⵏⴰⵡⴰ ⴷⵉⵎⵎⵉ, ⵀⵉ ⵜⵡoⵜⵓ, ⵡⴰⵜⵉⴰⵇⵇⴰⵉⵎ ⴷⵉⴽⵀⴰⵔⴻⵜ ⴽⵓⵜ ⵜⵓⴽⴷⴰⵎⴰⴷ, ⴽⵀⵓⴷ ⴷⵀⵉⵔⴻⴽ ⵏⴰ ⴽⵉⵎⴷⴰ, ⵡⴰⵀⴻⴻ.